ممكن-ممكن الآلات تتطور عشان تكون ذكية لكن ما نت ما نتوقع حتكون عندها مشاعر حقيقية <hesitation> زي الإنسان لأن المشاعر مرتبطة بالعقل البشري، في الآلات حتى لو تطورت حيكون حتكون مشاعريا محدودة.